Zaho indroe, indroe isantao aho mandeha amy dokotera mpitsabo hy any. Ty fotoa laniko any miankina amy filaharan'ny olo mamonjy dokotera avao.